أكثر ذكرى أشوفها مهمة في حياتي هي لما كتبت اسمي لأول مرة، طبعًا أبوي وجتها شجعني وعطاني عشرة ريال أذكر، طبعًا هذي كانت أهم و <hesitation> وأحلى ذكرى في حياتي، لأنها بعد كدة شجعتني إن أنا أسوي أشياء أكبر بكثير من أن من إني أكتب اسمي، وعطتني ثقة زيادة في نفسي طبعًا.